Ny fomba fandrahoako akoho ah dia misy karazany roa, voalohany indrindra ny akoho rony izay atao misimisy rano ilay izy atao misimisy rano, ao koa faharoa manarak'izany ny akoho ritra izay sady endasina izy no asina sôsisôsy kely maro isan-karazany.